<hesitation> do'otoro a nunɛ lo yi lo we vari nucoza mɛ lo bɛrɛ tawe aro we a dɛ mi yɛrɛna yirawe a ho bana nɛ mi lɛ a vari na a ho bɛ jiro a buna ba tu'an we zin ba ba tawɛ aba we zin maskira a protezera mi tena yirawe a ho pipian nɛ lo lo bana lɛ ho bana mi na a wa vɛ a ho pipian so bɛ zo lo mu'in a zoro sura a bɛrɛ de vanu lobe na to ho cunu mi ma tete